Wen xuq ke taq i xtiq zok qiib' xuq xtiq jyoj kumb'al chi rech tutz rik ri wa'chi' xtiq skook qiib' xtiq sok qiib' ruk' macheet o ruk ikej che xtiq sok qiib'wi' k'olik jun kumb'al re ri xk'oo este qya'qaaj chiju chiju <hesitation> wa'chi' qsok qiib'wi' no'j xuqkee kb'i'xik qya'qaaj sk'ej cha'xtiq ch'aj pur ya'l sk'ej taq xtiq sok qiib' nima. nimaj <hesitation> sokneem a xtiq ch'aj k'chi' xtiq ch'aj taq tok aq'ab' xkuj wrik xtiq ch'aj ataq xkuj saqrik rech xtutz rik taq xtiqb'an xtiq sok qiib' tla'ruk' ikej mu chu tch'olsii' njelk'ri xtiq jyoj ri kumb'al k'ochik chi' nk'ej kumb'al ajwi' ya kchri kumb'al chichik inyeccioon kchach re chik ajwi' chi chi <hesitation> kumb'al che xtiq sook qiib'no'j re ri xk'oo qachee kun naad k'a cha'chi sk'ej rya'lskéj chii nodiiy jab'taq q'oos k'chikchi' nk'ej chik kb'i'xik rlengua che rb'i'lo kb'i'xik la'li nk'ej chik rech rech rech <hesitation> b'enado cha' kujcha k'o nodiiy k'o pq'oos ke'q mlu'l k'la'. Qyo'k chij la wa'tiq sok qiib' wi' i qpis chi' qxim rech tuzrik a taq qyo'k k'la' i taq qb'an qyo'k qch'aj li la la <hesitation> li zookneem chi chrya'l sk'ej a melo xuq yaa oxib' k'eeb' q'iij kutz rik no'j kinka'yij wa ajwi' ruk' wu xaq inyeccioon qyo'k chqiij qal qatz kutzrik nim nimq'iij kk'b'iik jun zookneem rech jun iik rech jun k'eeb'iik neri' ere ri xk'oo ratit ya jun oxib'q'iij kjib'q'iij a ya yakutzrik ri wa chi'kuj qkb'an qsokneem wi' sicha'xtk'oob qkwidadado tambien xuq wa'chi' kuj chkun wi' ke qache wa'chi' xti sook qiib'wi' nodiiy wnaq ksok kiib'ruk ri tch'ol sii' ruk' ri ikej ruk'ri ksokne kiib' neri ruk' ri cheerx ri kchiil nodiiy b'er ksok kiib' wnaq no'j che kb'an wnaq k'chi' a xaq xkuj eek ab'er wa'chi' ruk'kunneem ruk'jun ajkuun xtyo'kul jun kumb'al chwiij rii' mi kinutzrik qal qal ketnketri' qyo'k le le <hesitation> ri kulb'al ri kchuknik ri xk'oo sk'ej no'j xuq tadab'iiy kchkun ri rya'l sk'ej woniit ri rya'l sk'ej xin sook wa wiib' xin yaq xin ch'ajla ri sokneem ruk' ri ya' sk'ej a wonit, wonit oxib' kjib'q'iij ya ri sokneem ya xutzrik. Sicha' taq tiq sook qiib' woniit re la la la <hesitation> sk'ej le rya'l sk'ej xtiq ch'aj rech k'omo ratit xtutzrik le wa'chi' xtiq sok qiib' wi'.